هذا مساء اكتشف رائد فضاء نجمًا مئة واربعين شديدا يلمع بشكل قريب. كان رائد الفضاء في مركبته يتجول في الفضاء الواسع وفجأة لماع اللمعان الغريب في السماء قرر انه يقترب ويشوف وش السالفة لما وصل اكتشف نجم لكن في الوان تتغير بشكل سحري كان يشبه قوس قزح.